إذا لم يحضر أحد حفل زفافي؟ ستكون خيبة أمل كبيرة لان الزواج يعد مناسبة للفرح والاحتفال بالحب والوحدة، أما إذا لم يحضر أحد جنازتي، فسيكون الشعور بالحزن والفراق الذي يمكن أن يكون أصعب، خاصة وأن الجنازة تمثل وداعا نهائيا للمتوفي.